Mardo andal jamanu hefti no be voldata be ginnaji, o yecchiu himbe, himbe do jala mo. Warti kanko tan voldata be ginnaji, kala mo ginnaji mako ummi pat, sai be yona mo o wara o joda o yewta be ginnaji mai ngam o hefta dume ginnaji mai yidi.